minu yada shi munu liishin kurɓe mu ri ti ku illi mu. mundin liina ti rekkidai <hesitation> minda pillun ka amfani munu shaɗii mundin pillun ka anfani mun shadi munun shadi kurɓei munu wa luun ti rekidai mindi shadu pkomo mindun wa pillun mindan watu luun ti rekidai min wa minun shadu gapai minun pillu minun watu lii ti rekidai munun shadu jura kamaii mooɗo minin wa pillun, munun watu lii ti rekidai munuma munuma yikko munun tadi adau munun shadi munu wa pillun minun lu ra rakidai minu akkaii akkam banki ti illinmum illi shinna mu akkam bankin minu lishi mun lishi shina mu kurbe ti rekidai ɓudumu, ɓundu shin walla muni ma hannan ka komooi ko ii jura mundan watu lii ti ɓundu munun watu ka moɗo munu watu luwani ta ɓundu munun watu kaii shau munda watu luwani. Ta ɓundu munun birru waken suya munda watu luwani ti ɓundu munun mmunun kashuru ii mumun kashuru shau munda tu luwani ti ɓundu <hesitation> munun kaguru jura mundaatu luwani ti ɓundu munu shatu ko irrin shidam shire munda atu luwani ti ɓundu ɓundu shin walla.